Faa fonnda ñiiƴe muuɗum ooñiiɗe. Ko ɓuri heewde kaa fu cukaaku mun. Walla fay so waɗii manngaaku muuɗun kaa. Nden cukaaku ɓuri yaafude. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Hannde hannde, dogotoro en ana ngollira ɗun <hesitation> sanne sanne e moƴƴinde, dartinde ñiiƴe sukaaɓe.